Legọsi hum ọtu ọla bieọso legọsi uklọ yabọ age mukpẹ ekaboyi yọ pi nage ya u legọsi, age agbo tọhi bọ oge je gicho gaọ agbo yuklọ bọ ye kuwo lile tuga ọ, oke humotu ọla kọse nhimoyi pọkame eko lọhi ikpẹyi nẹnẹchi, adọkuklọ nobanya eku klọ ke yọ nawo oge ya, uklọ nage ya odre ke gbabọ bọ oka lọhi oka impigeli, olọhi nẹhi oyọ ayi tabọ, aka aka mẹche okyayi yọda nẹchẹ wẹ kpọ, igeli nẹnẹhi nowẹ a, ayi nẹchẹ ẹgẹ nẹchẹ lẹ ajọ mu lo nwuleyi, achẹ nulọda dodu ma nayi ọka ipu kẹchẹ nya oya bọ uchẹ uma naji dọka po ipu kẹchẹ nya oya bọ owega onunleyi owẹga lọhi oka humotu, ipo otu nohumọtu. Nga bọ nkeyọyi mẹchẹ, aje kayi tẹga oligbo egọ ọma age mẹchẹ egẹ nẹchẹ lẹa ake yọyi mọ, so legọse wẹgohumọtu oyọ num keyi mẹchẹ lọlọli num keyi nwu likpeyi lọlohin nayi jọdo oduma, oko wọhi naga t aga yoda doduna wuklọ, ayi tulegọsi akayi ma, odo lohi kpẹm ke babọ, owọhu ne babọ, odo wiye gbabọ ablnepa gbabọ, oda du ma kẹchẹ achẹ duma noyi jodeyi la kpem nya ulegọsi nege la nma kpem ma, bẹn kodiyi kum mum le wiye nya aji tahọ eko duma ila wotukpo kọlalo amanya tajan ẹmula gbobu ka nmabọ eko weypa kunayira emula so ulegọsi wẹga nochẹ ge nyọ, oka lohi oheyi fu kikpeyi, njọjeje ẹno bọti ohumọtu onyo̱, oke humothe kla bọ kuketọhi kum, humote lọlọhi oka wẹga onwuleyi, owipu iyen nachẹ ge doka keje nẹhi, ami a ndoka kum je, ndoka tohi kum nyọyi kpodeyi nmabọ wdẹ wayi be jela nachẹ keyọyila, omẹ n ka kmuche nyọ, nlela nga omẹ nka kwu che nyọ omẹ nga ole nka kmuche nyọ owega nọche keyi je nọchẹ ge nwuleyi du